म टहलण पसंद करुँ। सुबह क ठंडी हवा म हल्को-हल्को चलण स मन शांत होलु। दौड़ण स शरीर फिट होलु, लेकिन <hesitation> टहलण स मन और शरीर दोनो संतुलन म रहदु। पहाड़ी रास्ता म टहलण क अलग ही मजा होलु।